<hesitation> Raha fangarony pizza haiko: <hesitation> vôlohany lo pizza tsy maintsy misy lafariny, misy sira, misy poivra, misy tongolo, misy tômaty, misy poivra, misy <hesitation> sakay, misy ôliva, misy tsitsiky, misy hena, <hesitation> zay! Arakaraky zay itiavanao azy, frômazy tsy aligno.